Fruta ño'o ihá, iho jun ndubu tukué ndukue ndijin, tukué yuu granada ndoko, ndoko nuan, ndoko kuii, he ihó ndoko un hay já.